Vorriæ aveighe l'abilitæ de l'organizzaçion. Son unna persoña pöco organizzâ e veddo che questa cösa a dà addosso segge à mi che a-e persoñe che me stan in gio. Da unna parte son contento de ëse un pö disorganizzou perché inte l'organizzaçion lascio tanto pòsto a-a creativitæ, a-a scrittua, a-a compoxiçion ma tante vòtte questo scistema o no fonçioña pe-i atri. Pe mi saieiva pöco ma pe-i atri o l'é pesante perché s'attreuan da arente unna persoña imprevedibile e che no e che a no pensa à ëse un pö ciù ordinâ inte idee.